Ley anndal am minka ɗii ƴeengan ƴiwde daande maayo ndee. Hinno jonka iɗi diɗa, ini mbeɗoo ko'e majji, iɗi piɗɗa bippoole majji faa ɗi ngula. Soo <noise> tawaama <hesitation> ɓuuɓol ana woodi jonka e majji walla ɗi jaangaama. Ɗun e banndun.